சுவிட்சர்லாந்தின் வானிலை இன்று மிகவும் குளிராக உள்ளது. பல்வேறு பகுதிகளில் வெப்பநிலை முதல் முதல் வரை. வரை இருக்கும் சூரிச்சில் அதிகபட்சம் மற்றும். குறைந்தபட்சம் உடன் பெரும்பாலும் மேகமூட்டமான. வானத்தை எதிர்பார்க்கலாம் சூரிச்சின் அடுத்த சில. நாட்களுக்கு வானிலை முன்னறிவிப்பின் விவரம் இதோ. சனிக்கிழமை ஜனவரி பெரும்பாலும் மேகமூட்டத்துடன். அதிகபட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்சம் ஞாயிறு ஜனவரி. மேகங்கள் மற்றும் சூரியன் அதிக பட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்சம். திங்கள் ஜனவரி பிற்பகலில் மழையுடன் மேகமூட்டம். அதிகபட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்சம் பெர்ன் போன்ற சுவிட்சர்லாந்தின். பிற பகுதிகளில் நாள் முழுவதும் வெப்பநிலை முதல். வரை முதல் வரை இருக்கும் மேகமூட்டமான. வானிலை என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தத்தில் நீங்கள் சுவிட்சர்லாந்தில். வெளியில் நேரத்தை செலவிட திட்டமிட்டால். மூட்டை கட்டி வைத்து சூடாக இருப்பது நல்லது.